Ñaaki, mbuttiri mun ana nafa, tooñataa neɗɗo. So a tooñii ɗun a reenotaako e junngo mun. <hesitation> kanki nii woni ko neɗɗo waawi siforaade nii kan banngal ngol lanndol kaa. Dabaaji goɗɗi ɗii kaa fuu. <hesitation> Mbuttiri muuɗun mi miilaayi.